Rus madaniyati boy adabiyoti musiqa va san'ati bilan tanilgan Tolstoy, dostevskiy kabi yozuvchilar dunyoga mashxur shuningdek balet va bravaslav an'analar ham muhim o'rin tutadi.